जुलाइ महिना विक्रम संवतको सावन महिना के रूपमे मानत हए । जा महिना मे वर्षाको चरम सिमामे पुगत हए जा महिनामे सावन भर पानी पडत हए, भारी वर्षा और बढि पहिरो के रूपमे जा महिना के मानत हए । जा महिना मे नदि, नाला, ताल, तलैया छलकत हए एसो लागत हए कि चारौ घेन समुन्द्रय समुन्द्र हए । जा महिना किसानके ताँहि बहुत महत्वपुर्ण महिना हए अगर जा महिनामे पानी नपडो तव किसानको धान अच्छो नहोत हए कहिके मन्यता फिर धरत हए ।